Yes I did so or I do it a can happen most of the time when I feel that when like incident happen a day before sometime in the class your will have like plawor and then with your friend or sometime the teacher decide to do something like you don't have it maybe he will give assignment and then you will na able to do ley assignment so like I will pretend to be sick just for me to na go and do la assignment because for our setting like when it comes to the elementary side when you not carry your assignment ley teacher can beat you so because of la beating I will act like I sick and then <laughs> your parent will force it and give you some all type of medicine then you lay down like right after school your sickness gone. <laughs>